मिस्र के संस्कृति और सभ्यता बहुत पुरान बा और इहा के संस्कृति रहस्यान से परिपूर्ण बा। मिस्र के सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक मानी जाला। इहाँ के खोजन से पता चलेला के एह कितना विकसित सभ्यता रहल होई। एह दुनिया के दू सबसे प्राचीन सभ्यतन में से एक मेसोपोटामिया के सभ्यता पावल गइल रहल जौन एक अद्भुत खोज के रूप में अजो जानल जाला। मिस्र के पिरामिड ते अपने अजीब संरचना खातिर विश्व-विख्यात बा। अज ले इहा के रहस्यान के पता कवनो पुरातत्त्ववेत्ता नाहीं लगा पउले बाटे। एह के लोग संस्कृति और सभ्यता के बहुत धनी बाटे। मिस्र के बारे में पढ़ले से ई पता चलेला कि ई देश बहुत पहिले से बहुत संस्कृति और सभ्यता में विकसित रहल।